Mampianatra zanako idebo ambonina bisikileta ndraika zaho de akariko moramora ambony izy de atosikanahy moramora sady tànako de atosikanahy moramora de arakarakananjy hoe rehefa mahay magnodigny pédale igny zany izy amin'ny hongony de alefako moramora izy ka raha ôhatra misy fahalavoany de tambatambazana izy de aherigna matetika foana de farany de haigny mi igny avekeo.